والله أفضل أكون عالق على جزيرة بمفردي، ليش؟ لأنه أفضل أكون لوحدي وأتعامل مع الموقف على طريقتي، أقدر أركز على البقاء والنجاة، أما إذا كنت مع عدو ممكن تصير مشاكل وإحتكاكات تزيد الضغوط. الوحدة تعطيني مساحة أفكر وأخطط ، ولكن الوجود مع شخص ما أرتاحله ممكن يكون متعب.